آآ لو انفرد علي إني ناقل آآ أكلتين لمدى حياتي يعني كنت هنعتمد الرز والدجاج، لأنهم آآ فيهم عنصر بروتين والنشويات فهيوفوا لي في حياتي، يعني آآ باستخدام السلطات اه باش نغير النكهات وما نملش.